<hesitation> Tan intulik b'el kika'aj ti tz'o'kol inb'el y ink'atij jach yutzil, jach yan mak, jach yan pax y tulakal majoo'-makoo' kub'el ujanaloo' ti <hesitation> tulakal tulakal k'in yan jach jach janal.